Cwii nantquie na ja caꞌnaⁿ ntyji ndoꞌ na meiⁿchjoo tijndeiꞌnaꞌ na nleiñꞌoomnaꞌ joꞌ lqueeⁿnda̱, lqueeⁿnda̱ juunaꞌ nntioꞌ xuaa nncjuꞌ ndaatioo nncuanom xcweeꞌ xuaaꞌñeeⁿ na nntioꞌ ndoꞌ nncjuꞌ cwii waso nda̱ tsꞌom juunaꞌ jeꞌ nntyjeꞌ chaꞌ na xcwe hora ꞌndiꞌ na nntyjeꞌ nda̱ꞌñeeⁿ xjeⁿꞌñeeⁿ nntꞌiaꞌ xeⁿ na jnda̱ jndaꞌcheeⁿ nda̱ꞌñeeⁿ ñecatsonaꞌ na jnda̱ maya na nncjuꞌ lqueeⁿ sa̱a̱ xeⁿ na tyondaꞌ juunaꞌ jeꞌ ndoꞌ jnda̱ tueeꞌ xcwe hora ꞌu jeꞌ cajñomꞌtiꞌ chom hasta xjeⁿ na jnda̱ sꞌaanaꞌ na ya na jaandaꞌ nda̱, xeⁿ na jnda̱ jndaꞌ nda̱ xeⁿꞌñeeⁿ jeꞌ mana nntseilcweendyuꞌ jeꞌ cwii kilo lqueeⁿ ya ya nntseiljuꞌ lqueeꞌñeeⁿ xeⁿ na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ seiljuꞌ lqueeⁿ jeꞌ nmaⁿꞌ joonaꞌ cwii ndyee ndiiꞌ nntseicwanoomndyuꞌ ndaatioo jeꞌ lqueeⁿꞌñeeⁿ ya ya xeⁿjnda̱ jeꞌ mana jaañꞌoomꞌnaꞌ naquiiꞌ na jndeii cwityjeꞌ ndaanda̱ꞌnaⁿꞌ mana nncjuꞌ lqueeⁿ joꞌ joꞌ naquiiꞌ na jnda̱ tjuꞌ lqueeⁿ nntꞌiaⁿꞌ aa macaⁿnaꞌ na nncjuꞌtiꞌ ndaatioo oo tatjaꞌnaⁿ. Naquiiꞌ na ljoꞌ xeⁿ na jnda̱ tjuꞌ lqueeⁿ ya na mana nncjuꞌ jeꞌ cwii xjotsuaꞌnaaⁿchjoo tsjaaⁿꞌ chaꞌ na nntseichjeⁿꞌnaꞌ lqueeⁿꞌnaⁿꞌ naquiiꞌ na ndyowa na cwityjeꞌ jeꞌ lqueeⁿꞌnaⁿꞌñequio nda̱ joꞌ mana nncjuꞌ ndyee xjotsuaꞌnaaⁿ na matmaⁿ ꞌnaaⁿꞌ seitye ndoꞌ xeⁿjnda̱ mana nncjuꞌ tscojñom naquiiꞌ joonaꞌ aꞌndiꞌ na nntyjeꞌ cwii qui minuto sa̱a̱ mati nntseicjeꞌtiꞌ chom seindeiiꞌ xuaaꞌnaⁿꞌ chaꞌ na ya ya nntꞌiuu lqueeⁿꞌnaⁿꞌ xeⁿ na ntꞌiaꞌ na jnda̱ nntquieeꞌ ndaatioo mana nntseiñꞌeeⁿꞌndyunaꞌ ya ya xeⁿjnda̱ jeꞌ mana nncoñomꞌ xuaaꞌnaⁿꞌ ndoꞌ mana jnda̱ tꞌiuu lqueeⁿnda̱ꞌnaⁿꞌ.